Into'on wa'ye' tin- tinwotoch yan junp'ee b'a'ax tu'ux ku- kutupb'äl a' k'aak'ej y tu'ux ku- kimentik kutz'ik k'aak', a' ba'ax je'lo' te'lo' yan ete junp'eel junp'eel alambre kutasik a' k'aak'ej ete ak'ä', si tulakal a' makoo' yan uti'ij tu- tuyotoch a' tup k'aak' y- y tz'aj k'aak' si ak'atij que yan k'aak' ti tawotoch yan junp'ee b'a'ax cien ka- kamächik kutz'ik k'aak' y si ma' ak'atij, xan kamächik, xan kutup kutupik ub'aj te'lo' a'lo' jach jach ma'lo' porque si ak'atij awenel si ak'atij wenel ete k'aak' kapatal si- si ma' ak'atij ka- kupatal xan katupik y ka- kat- ka- k'atub'uk.